मिर विचार मे न्याय शब्द हरेक व्यक्तिके मनमे सन्तुलन समान्ता ,और अधिकारको भावना लागत हए जहे एक सिद्धान्त हए । हरेक व्यक्तिके व्यवहार अधिकार और कर्तव्यक के विचमे साँचो और इमन्दार बनको इच्छा पैदा करत हए । न्यनय कहेक कानुको पालना करन इकल्लो नैया जा से समाजके हरेक अवसर और संरक्षण देन फिर हए समाजमे शान्ति कायम करने मद्दत फिर करत हए । दुसरो अर्थमे न्याय कहेक सत्य हए सत्यके पक्षमे उभिनो और गलतको विरोध करनो फिर न्याय हए । अगर न्ययके कोइ फिर समाजको काम अग्गु बढत हए कहेसे बो न्याय मानो जात हए ।